Lagu ura, mauri gauna lalonai na, mamoe. Mamoe, hanenai, ena mauri naitaiam na, manau manau, seh badum, hereva seha loum, seg bigi hedim, seh kara, kava kavam. Mamoe na hanai hanai, ireguna tauna na hereva ekamonaiam. Una mamoe, edia mauri, ai baita maurim neganai vaira, eda mauri dan benamom. Una mamoe ma anian namona ta dan. Tauani ihanamo, laina anian na. <hesitation> una mauri gauna, mamoe na, <hesitation> laou emaim bona iteda taimiai, vaira neg- guna guna taim, sene neganai ema bona hari, na mamoe dan mai ena sivarai bada. Una mamoe, ena rara ese tanobada, diburana, <hesitation> lagaua tao, Bena diari emailaia. Mase, uduarana ekoua, mauri uduarana e kehoa. Una dainai na, mamoe na lagu favourite, animal naura heniam gauna. Mamoe, manau manau seh hereva herevam, seh badum, seh, kara badaka badakam. Ireguna tauna mo ena hereva ekamonaiam, erakam. <hesitation> boga kunu gauna danu, <hesitation> kopina danu ma, <hesitation> dabua takara laim, blanket, ko- coat daka daka itaru, piripou siedi, na ia kopina dan ma ehavaram. Dainai na, mamoe na, da- iana igaukara laina na momo- momo herea. Dala momo herea baita gaukara laiam. Ianina bona ena, igaukara laina dan momo. Una igaukara laina bona iania momo laonai, ena rara tamona mo, siahuna bona sivaraina na bada bona badaherea vaitan. Ah rara siahuna eloa laiam, bona sivaraina badaherea, tanobada iboudai mai dibana- tanobada mai dibadia, mamoe rarana ena sivarai. Na dainai lagu favourite, <hesitation> mauri gauna tana ma, mamoe. Na dainai lagu favourite, <hesitation> mauri gauna tana ma, mamoe.